لو كنت سمكة ليوم واحد بختار أكون سمكة القرش، القرش يجبني إنو قوي وسريع ما يخاف أي شي في البحر عنده حضور وهيبة كل المخلوقات البحرية تحسبله ألف حساب يوم واحد أكون كقرش بيعطيني هالإحساس بالقوة والسيطرة وأقدر أكتشف أعماق المحيط بدون ما أخاف من شيء، القرش يعيش بحرية وما في حدود لتقوى عليه.